Nigana rese lie ron mar nas megeneni. lie ron tsuyega huol a cup tara sosopene saalia te tsunega topisa cup ramun ramun tara sosopene. sa poata te. poata te hagololegilia rese salia te ha kato puteyegu tula. tule manapin tagalane. tule mas nigantoana. mas muaga pan wen u tula. be murinen. salia te paremega. lie nas leneyega u pelu. pelua. mamanaken pelu a. u corn. u bean. na naha. salia teron kateyega marken resa lie nas gono len tala megena rese. lie tsu nega meat. tsia tin fish. sa poata te noriena galapien. galapiene sagoho hanigar te no merena a rese, a rese pana ka teron nowera galapien tara a poati romana. Poati romana. poati romana poata tara rese. u koko emoa bala hamanasa. ma herenia poti manasateno mio a koko. romana rese e. poata tara rese e tagalana. na rese. a rese para poata. a rese e taguheyena katun te nas menena. e borona. E borona te nas merien. noneya rese. tara naha lue. poata te besma lu. lue nasima lahisa cup. nituna lue nowemen. te nuga mena rese. u koko. lana poata lehana. ba rese ka niga te mar leba has meria rese. e ma. e niga balana. luma. luma manapintara nitua nemien mamanulan. mamana poata lue taremen te kui pesena tokui. a langitse polenen. a pitale pirenen. salte taram a rese e kona. Ali kaya tara poata. li lebana rese atesil nega i me temar leba meria a rese. na resi romana. rese niga balana mamana poata. Resa niga teron ngil balegilia na galapien tar. a tson tar. a rese te ngueriya jasmine. noneya resa niga bala. lue no mene tami hanigan toana. nonei arese. lie ngilega are mas no hobotor. tara marken rese eni. e kato hanigeyenu tuenrei. lue no mena lue masulim. te no menemi lu nona reseni.